طبعا بصفتي طباخ قديم فأكيد هعمل الوجبة دي ، لحم ضاني متبل بالأعشاب مع الكسكسي المغربي والخضار المشوي ، وهيفوز طبعا الطبق ده علشان هو بيتسم بالأصالة الشرقية والتقديم العصري فطبعا مفيش أحسن من كده